<hesitation> פוקסן דארפן זיין איינער פון די חיות וואס זענען זייער קליג, <hesitation> מאנקי'ס זענען חיות וואס זענען קליג, עלעפאנט'ן זענען קליג און ס'דא נאך אפאהר חיות וואס זענען זייער קליג.